<...>Ñy fomba anehoany ñy piso ñy firaiketam-pony, mañenj'eie ro mikopakopaky, manahaky anizay koa ñy fifampikasoany amiteña. Akosikosiny amin-teñ'eñy ñy vatany noho ñy lohany, laha<shhhhh> i ro asitrin-teña tsy mete, eo avao i misisitsy amin-teñ'eo, mañaraky an-teña avao koa i ze tany omban-teña, bakafara ao avao koa ñy piso<...>.